<noise> N polonais, <noise> reo gn tena anisany olombelo, anisan'ny tana <noise> mavoafehy ny fombandrazany sady mavoafehy gn fivoara am fiaigna. <noise> Reo koa da tena olo mpagnetry tena reo ka <noise> satria ao gny misy fomba fiteny izay hoe: Miakara ambony, tahin-Jagnahary. Amindreo Polonais ao avao gny misy an'izay. Da izay olo da tena magnaja lera, tena <noise> mikônty igny amindreo ao zava-dehibe. <noise>